Odi banyan lanyo choli, dido dilla, dido ega, di achimayo fare, di hotan latte fare, se di pati magi, di pati magi, non nilanyan waiswaetire.